Iu sugnu màsculu e nun nni capisciu nenti di sti cosi. Mi mmàginu ca funziona cu l'elettricità, c'è qualchi agugghia ca si movi elettronicamenti e cusi li cosi. Sicuru ca c'è puru la possibilità di cumannari lu ritmu, quannu s'accumincia, quannu si finisci e cosi di stu tipu. Ah! Si ci havi a mèttiri lu filu di cuttuni, ma sinnò nun po cùsiri nenti!